Mogi noa owo mog nognikon masoda idan tigosi mog injebelinikoni, osa achija gongenn ademri gon torjin, utri gon kabijin yani <hesitation> ika manker walefmo idan iska tigosa, ina masira kshombatoni mog bolisi gon kennaso mog gadin daower farij uorfarijko gon najeso shigirti digdtoko gon najeso, yani narodri gon najeso <hesitation> digda mognane sanfie.